गाईया और बकरिया सब अपने मालिक खा पहचान सकत ही। जे अपने मालिकाई के घरे शाम के रुकति है। अगर कहू बाहर चरे भी जाति है तो। इनको प्यार दिखाए को तरीका बहुत अलग होत है। गाईया अपने मालिक के प्रति प्रेम दिखावत ही उन्हे सूंघाय और चाटाय। लेकिन बकरिया तो अलगाई तरीके से प्रेम दिखौती है। का पता मालिक बैठो होये तो उनके ऊपर से चितक जाए। उचक्खे उनकी गोदी में आके बैठ जाए। अगर मालिक घर के अंदर जाए तो उनके पीछे-पीछे घर के अंदर चलि जात। ही चितकत रहत ही बे सबसे ज्यादा चितकत रहत ही। और उनके बच्चा तुम्हाए इत्ते आखे रुखे बहुत अलग तरीके से प्रेम दिखावत ही।